<noise> <hesitation> Raha ny mailaka <hesitation> ndraiky manandefa telo isankerin'andro; satria aho mizaha asa; dia mila, mila mihezaka manandefa deamin'ny le ho an'ilay olo manokana ndraiky maromaro ,satria iaho mo zagny ahavitana le resadresaka madinidinika, de io zagny eo amin'ny mazaka folo eo isankerin'andro.